Pues jue bi'i myëd jyodotyë tubë tuk myëdë jybyë tintë nyëkxë y maje tintë pyësëmëyën ji'im myëdë neyb canica je'e dun ujpë jadunt's dun myaj tunëp.